ഇരനദിശദ് ഹവമന ബര്ര്യ് വേവിദയമയവദമ് ഉനദ, ഉതര ബഗദി, ഛലിഗല ദേമന്ദ്, ബര്ര്യ് ഛലിയപനദ, ഗജി സഛിമപരവഥപര, ഛലിഗല, ബര്ര്യ് തമപദിപന, ബഗ ഹിമപതദ, സമ്ബവല ഇപനദ। ഉശനബഗ, ഉനഗദന വതവരന ഇപനൈരദി, ബരസ കമിയപന।